Yowuwa bundo numu koduko, na kina halas na tuku awol marawayid ardi kadaa kaaduwo Alhamdullayi. Ayi na tuku wuyi ardi kadaa kaado, mburowonu Ñamenan tambuwu wurako, Ñamenan tambuwu wuranu ekol krakan. Halas tuku mariajan lorso dikia, nguro abaniyaro kotowo Alhamdrilla, yan ado yan wuyi ardiko do bo. Nguro abaniyero kotuko, nguro abaniyaro kotu, kowu gowoko, kowu gowokan yallana jenessa ngaayo cattano, fraskorno. Kontribisiyongu jedu gursu cattowo, habar takunudo gursu kadaa cowodu kosodo. Gursu jowodu kosoda, badanga halas ni kina haliye adin Ñamenan tambu n wuramo ye ngla marawayid Allah barañine. Yumu kina na adin, nguro abaniye mu yumu kuduma ayeniso, yannummaso Ñamenan serero ado koduma mbada awonumma arena furanjirne dringel tilliyena fada kanun tande. Ayi Wallayi fikir adi nglana, ca wuyi fikir adi takundo kina nondiyi awono kusuyia adi fikir Wallayi Alhamdrulla, fikir adi kuru jowuro ngla. Fikirra ayi? Yowo ayi kina nondiyi dringella kammayi awoyi fada jitandiwa nondi ndeyedi? Aa andiye rimina yeyi. Ni kina sotowo koduma adi, Lillayiro andiyi furañirnei, awo ngede mananeina bo. Niyi kina haliye adin Ñamenaro menimia yimiwa a gumbu n kinja n. Gumba ayi? Ris, fotur biki, kundayi ye biri detti, sur- nun, šayima. Andiyi akende niro manjirnei bo, uwuwaro manjirnei bo. Wuyi yowo adeye ngla kosuna nia peti afer, wote yuku ngala koro wusku gowoko, ris šuwal tullo woliya, sur šuwal tullo woliya, kindawu tangi li- litir wewuwa tullo, basal koro uwu, kawuli koro tullon, aaa yerne yerne koliya tumatun koro, mbulu awo ngaaye ngaaye gowoko. Wote akedo gowoka ayi gowoko? Wote gowokan, wote akedo ngorro muku kotuko. Ngorro muku kotuka, halas ngala wuyi kannu rowoko, ayimia etid la bodiyei ngunuwu kina gumbeya kadaaro ceyi. Halas ngala kannu rowonu awo awoko, ngala kannu rowoka, wote bundo ngala konu muku jarraro juwuni. Jarran dringella tilyei, <noise> halas ja- jarran dringella tilyeiyan wote akedo awo. Yammayi ngaayo soyi cattano, foturra kina fadan kuru ngayo awoya awoye, kolo gonu yammayi ayaso, ni adi kam burniye ndeyedo andeye jarraro kolo ngeyenei bo kam kula ala njo. Halas brad yuwo tikia ngala wu daani tullu prowopro awonia ngala koro tullo yedi gonia kolaro yub tawunei na adin tikian, kolci keye wallu kotuko. Halas adi foturra badaro kurowo, awoyiro tikian gato yer yindiye yifiyi, gato yer yindiye yifiyia, tikia bandu cikan lasunu duni gata, foturra rissa jowodi, rissa jowodu fotorreia <hesitation> sa wusku yediya a la fotorrei, sa tullur reta yedi fotorra cowodi. Fotorreia kidanei dowo njo sa wusku reta, sa luwar yamma sa mewu dayei. Wote sa mewu yamma dayeiro walcia daaba wuyi dano ko nginekia tendiyi ngiyia, ngala fulini, ngala fuilinia <hesitation> yilla surro awoni yilla ndornaro awoni surra kirayei yala la ndornaá kirayo andiyi surraro kiraye. Surra ruwud tawunia, guttuwu guttia gata kuduwu tak awonia Bisimillayiro ngununde caya dowo kosuro walci. Ngunu cayiya kosuro walca ayi? Halas wote na adin awo gaci, ngunu caya kowuno ngunu caya kowona yeyi yalla Bismillayiro, daaba kida bodinei. Wote akedo yammayi ta ayasa, an kam burniye bulanasula andiyi bulandeye fikir adi tayeiwa risndea biyeia ta kinayi sesi dringella biwu Wallayi kidanumma jowuro šukuron. Kan tudu ayiye kurstan manayei, kursiyan fansan adiye yiyi, a kal la kude ñene burniye yuwu furanei kideya. Mbada, yeyi nda anga wunei njo ma akediro yal la- ye yuwu wutaro seyi awoyei yal la- ye furatururo soyi. Coro kintawu mowu tulloyan dringel dufu dewu kitilliye, mowu tullan ta dringella ma normal rasmi dringel dufu dewu a lan yer dewunso halas kitilliye yer dewuwa zadeyi bo. Dringel dufu dewu tilye, dufu dewu kitiliya, halas pusmayi gursu dufu n yor uwu- n yor uwu- ndo buroyi. Ni adi kina sottowo koduma pussaro kotula wayi, ni wote dufu dufu yadu njiki. Gursu dufu dewu simia, yadu njiki jowu wayi wote gursu dufu araku tulku kufowo. Tulku kukan cadu braad duyi, bundo pusmangedeyi katti cuwudi. Katti du mea, katti ye du- ye fiwu fiwu, katti du mea kuwudo. Andi wuyi kifowo, bundo <hesitation> halas, kida fada boditiro walk, yania yindi mošon. Rimia yeyi, mawa mošombe dufu araku koyiyei buladian, dowo andi konumma ayiye gursu konei bo, fadanumma tantei njiyei coro kawu yindi yaka. Halas <noise> <hesitation> adi nglana furasurnoi nglana marawayidna šukurondo ko, fada boditiro bodiyi. Ciri kokine fada, ciri kowunum ba kidanga jowu, fada tullo kowone akediyiro fada kidanga wu gafo. Fadayi kidanga gafan, ayi bundo siyei no, wuyi ladayi tullo awono sodoko, ladayi tullo awone durdurra akediro tanne kude kanne kidanga dayino la ngowodingun dakuro akediyiro kankinia dringella tak tak dawuno fadaa dubullo kidiye. Halas cattaro kisiye, catta awone cawunea, halas catta cawunian kuru wuyi fadania tuku gakiro yowu ngorayi kina sirea ngaayo tafatano, wuyi habar takunu, dirini dowo njo koduka fannia coron. Arngun šuwal argun koro findi, masar koro uwu kurowo, ayi kawuniyaro a ni adi nduyi kuwudo an yowu ngurayi catco kowodo, <hesitation> adi a kici ndeyedi adidi an adidi. <hesitation> Wote akedo yomma dowo argumma wote akendo catco cowodu sudu, wote kowu gumbu cuwudununayi gursu mea si, kawu gumbu sudayiye gumbu koro awu argu koro awu masar koro, woli wayi yowu ngurayayi catto a woli wayi a gursu gumbu gursu dufu n yor uwu- n bullo codu kosodo. Bundo awo summa taniangan gumbu šuwal yindi kaadowo, walla adi jowuro aa do, wuyi na ardikuwo dowo bo. Wote akedo ma wuyi Alhamdullayi adi ta ardiyi adi Kumayi jowuro kuso adi ta Wallayi jowuro kannawu kannawuku, wote akedo fadaniya klanga canuwu ayingeye dasan. Fada kla ceneiyan yamma ngaayo sowu tendiyi awoyia furaskarno, kam gursu uwuyerombe yuwu kuku wayi bo. A fada kina masallo gursu tulmu samimia gursu dufu mea- n fiwu n, mea- n firaku n tambuwa leti ta bo. Wote anaa laro kannayi seso marawayido kicayino, wuro ta do aa dikina ta nonundo, wote wu tayi nguraro akedo tuku ingan nangowo ma ngudundo ta Ñamena saa dunu, yeyi Ñamena ta dunu soku ngura larro bural, ngura diye tuko. Yowo wote akedo kina na kina akedo wuyi n- nande kina akedo kannayi seso marawayid šans na kina šans tambinado šans ngura yende rukunu. Wote Alhamdullayi kina ardiyi ngede šans ngede kaaduwa ayi? Yalleye fandi Mašallawu, wote <hesitation> ayiniye walsu kina, bundo tuyo pompe yan masada yerriyaye ma naniya wusa woli na la wuyi dulin lawu awoko, dulin lawu lawuka wote fada kitaduwa yam masadayi soyi koyei do kosoran. Tendi adi wote bundo na adimbe awo codu kosodo, tuyo codu sodu, tuyo lanuwu, tuyo lawukan ta yommayi injia fusnun fuscarlon buronei. Injia burowunea injia mbusambe yommayi cisan ma ayinge daal kina ma kufu leyia ndeyedi akediyiro dartano adi- ye soyi adi- ye kodi injia Wallayi klan burowoyei cul buroyi ngaayo kowodo ma taminado nguroyi yedi wuyi na kici fanguwo dowo bo. Na ardiniye ngufu tim nguwuwo do bo, kina Alhamdullayi na yosu kuloye ta na yosu hayi fandu kuloni ye barani ayini ye ku- kulo ma na kulo yosu ngowosu barani kicila marawayid kadoye Wallayi Alhamdullayi, kina kayi ayi gulcaye Allaro šukurociye. Yowu ngura dowo šurungede takuniye. Wote summa taniangedea yaniá wura tendi ingan sori na ñamena soyi nansa, halas wuro gulcei nangu: « Ayi ni rimina yeyi awonumma kidanumma dasa yeyi.» Kidaniya dawuno, kidanumma dasuwa ngla marawayid, fadaya dasu tuyoye kidanumma dawunona yeyi. Wote halas andiyi aa ngede niro kina guljineina bo, wote dunandean furanjirneina manei. Bundo nanumma woli dulian mbada panoso pano, bateringun, aaa jengun. Ayinu wayi regulaterngun ngaayo yan njirnayi adi ma cesfu hadia hassatando wuro kosodu. Ni anun kina ikan guduma ardiku marawayid yuwu wote akedo ikan kotukan, wote dindo kur kura ruše kuduku de mil kinza, wote kur kura rušeye woli kuduka kodu latan tayei nguran. Latamma tayei, wote <hesitation> RCSsa runga tikia RCSsaroyi furarki. Akedo, wote awoni dowo njo <hesitation> akendo wote awoko, yeyi kida wukan wote yam MCD kina yan kati danayan kosuwan. Hayi ni ayi wuyi Wallayi ma benevol eddo yuku, lamtamma furarki, ngura nguro abaniye nan tambundo na adi yuku kawu gowoko ye wurako ye na adi yikia vakans yiki ma dakian mbada yuku ti furarki. Yowo adi ngla marawayid, adi niyi akedo ma furarmia mbada mowu mowu tia dowo anun la njedi yammayi oke njo. Wote halas akedo kina mowu tia tendiyi ingambe masarif fandiyi, na adimbe entriprisni woli woli taki ani la fandiyi. Wote lan lanni laye taki wote akedo coron ma <hesitation> afernde kiriye diyeiro kina nguron bral fituwu kirako. Wallayi Alhamdullayi ado a ardiyiko dinan dowo bo. Šans gulca, adi šans tiwo, yiye masallo kina awo laku terminal g- giraneiyan awo ka- kayiye tudu kayiye natal diye. Eme Sezerriyi ruwuno, Eme Sezerriyi ruwusan wuyi nguro abanisero ruwuni, yeyi wote wuyi grawukan aa dlanumman ruwuno. Ndlamman ruwusan wuyi ayi ase Ñamenan dayeia kayi Ñamenan damia fatirmina. Yeyi adiwa da kayi tudu nguro abanguyian ta ze- ziyararo tide yeyi tudu kikan alakanga jedetine nuwa, wote akedo tuku ingan bral kowuni gonu, ayiniye awone kina ingedi larro Hamdullayi <hesitation> amoksimondo ingan bo dakina, ingan nguwuro krakowo. Yalniya ingan korowo, kintawu yedi yuku na adin nginia sile silen la mani. Halas tikia kawu findi yedi tondi ndoku yallan ndoku daki. Wote ayi gullumia ni yowo na tiyiyaro kica ma ardi kadaa kanduwan di buladian laro tuku Ñamena daki bo. Ñamena yikia ta nguro ta kotula Wallayi. <hesitation> Ajaba wote tuku ingan ruwu daki adi kina wakaturku na kicila kakeya adi tumma. Bundo summa taniangan, universitero gaako, universitero gaaka aa fakilte de siyans juridik e politik diki guduko. Fakilte di siyans juridik politik dikian ta Alhamdullayi andea dowo aa nowunia ruwu nguwunga do ande terminallea cowodi ma la filozofi la histuwarra akedi wote, a kina siyansayi akendo awonia adimbe awokan. Awollan bulim kotukan, yallanayi wolina la catta adi reglema universiteye diye njo, injiye klanummaro tacei woli tamjeiye ajenuro nannu akediro ma wolina la niski jerdia wa na adi farunumma bandun dinaro wallimi adi akediro awoyei. Wote adi wuyi hilimiyaso wolina adi cuni tenudo awonu wukan ngowon yan lisa dowo Alhamdullayi tendi universitiya tendi dowo šukurongowo. Yallana ngaayo wuro onkul njei ndi njei kusei, yeyi yam tendi wuro wurawo ayiye ngaayo tendiyi hayi onkul yiyina kurowo na tikian ferana n nguleyana n ngaayo martawuduro tiki. Adi taye šans wollayi šans adi yuku fanduwu wuyi jowuro šukurongowo ardiyi kumandinga ta jowuro kida mayi. Wallayi šans akediya nu, šans ndottonun san pur san coron akedo oportinite akedo yindi yedi fandimi laro. Mašallaa adidi wuyi yammaro ta Wallayi nondiye mašallawu jowuro šukurongoko yeyi nondi kina wuro wu adi duna taku nondiro franjerkina bo, do dunanian nondi futalan dikian halke nondiyi, wuro noni bonerni kicila filesurno nimarta bo awoskuna adi Allah kumaniyi jazanda Allayi jerimbe. Wuyiye kina haliye adin dunaniya nondi coron diki Inšalla, nondi coron kan wuyi zalinayi ye bo, awonina ye bo do akedo dayi nduyi.